Хамэ къэрал сыщыпсэуну сыхуейкъым. Хамэ къэралхэм сыкӏуэу зыщысплъыхьу сыкъэкӏуэжыну сыхуейщ. <hesitation> Сэ сыздэпсэу щӏыпӏэр фӏыуэ солъагъу ичӏи нэгъуэщӏыпӏэ сыщыпсэуну сыхуейкъым. Сэ езыр <hesitation> Шэрджэсым сыщыщщ, Къэрэшей-Щэрджэсым, ауэ сыздэпсэур Къэбэрдейращ.

Сэ сыщогуфӏыкӏ хуабжьу тхылъ гъэщӏэгъуэн тыгъэ къыщысхуащӏым деж, нтӏанэ удз гъэгъам сыщогуфӏыкӏ, адэкӏэ зы щӏыпӏэ зыгъэпсэхуакӏуэ путёвкэ тыгъэ къысхуащӏмэ, абыми сыщыгуфӏыкӏынут.

Еджапӏэм сыщеджэм сэ хуабжьу сфӏэфӏт анэдэлъхубзэ дерсыр. Сэ сезыгъаджэу щытар Бемырзэ Мыхьэдинщ, псоми ящӏэ, адыгэ тхакӏуэ, усакӏуэ, хуабжьу гъэщӏэгъуэну и дерсхэр иригъэкӏуэчӏт, <hesitation> узэшыну <hesitation> зы дакъикъи къиху- къытхуихуэтэкъым, итӏанэ тфӏэмащӏэу дыкъыщӏэчӏыжт дерсыр щиухам дей, дыкъыщӏэчӏыжыну дыхуэмейуэ.

Сыщезэшам деж къару къызетыж сызыгъэгушхуэ си сабийхэм, си бынхэм я гуфӏэгъуэ, я фӏыгъуэ, я хъерыгъуэ, <hesitation> ахуэдэ хъыбар зэхэсхмэ, зэхызагъэхмэ. Етӏуанэрауэ, псыр псэхэлъхьэжщ, псы <hesitation> къызнэӏэсмэ, <hesitation> къару къызетыж занщӏэу. Аращ гукъыдэж, къаруи къы- къызэзытхэр.

"Си зэш зэрытезгъэур - седжэну фӏыуэ солъагъу, тхылъ седжэну, <hesitation> онлайн седжэну, езы тхылъ дыдэхьэм седжэну сфӏэфӏщ. Итӏанэ <hesitation> адыгэ театрым сфӏэфӏщ сыкӏуэну, адыгэ спектакльхэм сеплъыну адыгэбзэчӏэ. <hesitation> Концертхэм сыкӏуэну фӏыуэ солъагъу: Нэхущ Чэрим, Апанас Астемыр, мис абыхэм я- ""Кабардинкэ"", ""Налмэс"". Мис абыхэм я концертхэм сыкӏуэну фӏыуэ солъагъу."

Мы дунейм цӏыхуу тетым зыгуэр схуегъэщӏэну щытатэмэ, зы махуэ псочӏэ <hesitation> пхъэнчӏий хыфӏамыдзэу и жыг зырыз щы- щыхезгъэсынт, и пхъэнчӏий хыфӏамыдзэу зы махуэ нэхъ къыщынэмыщӏами, зы махуэ закъуэ мис ауэдэу згъэпсэунхэт.

Сии еджэн, лэжьэным теухуауэ щапхъэ схуэхъуащ зы егъэджакӏуэ - Хаев Битал Владимирович жери. Абы къызжиӏауэ щыта, гъащӏэм сэбэп къыщысхуэхъуащ ӏейуэ. Къызжиӏат <hesitation> зыри лэжьыгъэ зыхэдз умыщӏу, лэжьыгъэ уи пщэ къыдалъхьэр пщӏэмэ, сытми зебгъэсэфынущ жиӏауэ щытати, ар пэж дыдэщ.

Иужьрей илъэсхэм климэтым зызэрихъуэжар, дунейм зызэрихъуэжар псоми зыхыдощӏэ. Дэ дыздэпсэу Къэбэрдейм нэхъ хуабэ, нэхъ пщтыр хъуащ, гъэмахуэр нэхъ гувауэ къохьэр, ауэ къихьа иужь хуабжьу хуабэу, къэчӏыгъэхэр псы хуейуэ, уэшх къешхмэ, зэтрикъутэу фӏэчӏа жьы щӏэту, уэ хэлъу, ахуэдэу фӏэчӏа къемышхыу, мис ахуэдэ хъуащ дунейр. Псоми гу лъатащ абы.

Сэ с- фӏыуэ солъагъу ы- адыгэ шхыныгъуэхэр. Сыщысабийм къызгурымыӏуэу щытами, иджысту нэхъ балигъ сыхъуауэ, сыщ- сыхъуа иужь, ар нэхъ <noise> хуабжьу, ӏупщӏу къызгуроӏуэ. <noise> <hesitation> Фӏыуэ солъагъу джэд лыбжьэ, лыбжьэ, пӏастэ, шыпс, лэкъум, дэлэн, ӏэшырыӏ, <hesitation> зэчӏэрысыр фӏыуэ солъагъу, шхынгъурыр фӏыуэ солъагъу, хьэлыуэ фӏы дыдэу солъагъу. <hesitation> Ахэр псори схуэупщӏэфӏкъым <hesitation> унагъуэм ку- куэдрэ, ауэ зэзэмызэ сопщэфӏ <hesitation> ӏэфӏӏуфӏхэр, ауэ лыбжьэ, джэдлыбжьэ, пӏастэ, ар сыт щыгъуи ди ӏэнэм телъщ, зыпщэфӏыр сэращ.

<noise> Упщӏэр хуабжьу дыхьэшхэнщ. <laughs> Сэ сыщыджэгум де ссышынэкъым сыхэнэнчӏэ. Тӏэкӏу ныбжь уиӏэ хъуа иужь къыбгуроӏуэ ар. Ар ущысабийм дежщ ухэнэнчӏэ ущышынэр, ауэ <hesitation> утекӏуэмэ, сыт щыгъуи ар уегъэгушхуэ, уегъэгуфӏэ. Ар нэхъыфӏщ.

Си быным и ныбжьэгъухэр сигу иримыхьмэ, дахэчӏэ <hesitation> си быным сепсэлъэнурэ къыгурызгъэӏуэну сыхэтынущ <hesitation> ныбжьэгъур <hesitation> псом нэхърэ нэхъ ныбжьэгъуфӏ дыдэр уи адэ-уи анэра, зыри хьэрэмыгъэ зигу имылъыр къыптеухуауэ. <hesitation> Ныбжьэгъу ухуейщ, ныбжьэгъу уимыӏэу хъунукъым, ауэ ныбжьэгъур ныбжьэгъу пэжу щытын хуей сыт щыгъуи. Ахуэдэ ныбжьэгъуу щытмэ, зыри жейсӏэнукъым, си нэщ, си псэщ, ирегъэныбжьэгъу.

Адыгэм жеӏэ, цӏыхуфӏхэр куэдрэ псэуӏым жери. Мы дунейм щыцӏэрыӏуэ цӏыхухэм ящыщу нэхъ цӏыхуфӏу къысщыхъур Къалмыкъ Юрэ тхьэмыщчӏэрат. <hesitation> Псэужкъым, <hesitation> куэд ищӏэфынут абы адыгэ лъэпкъым щхьа, Кавказым щыпсэу лъэпкъхьэм щхьа, хузэфӏэчӏынут лей къытримыгъэхьэну. Ауэ ди жагъуэ зэрыхъущи, псэужкъым ар.

Ди унагъуэм догъэлъапӏэ ди унагъуэм щыщхэр къыщалъхуа махуэхэр, илъэсыщӏэр, адыгэ илъэсыщӏэр, итӏанээ къурмэн, ӏэшырыӏ, <hesitation> адыгэ ныпым и махуэр, адыгэбзэм и махуэр, <noise> адыгэм и махуэр жари ари къыхагъэхьащ. Ар долъагъу, догъэлъапӏэ.

Дуней псом сыздыхуейм сыщыпсэуфыну щытатэмэ, <hesitation> си унагъуэр си гъусэу си анэм и гъунэгъуу сыщыпсэунт, ауэ иджыпсту сыздэпсэури фӏы дыдэу солъагъу, сигу ирихьри аращ - Къэбэрдейр, <hesitation> Налшыч къалэращ. Атчӏэ- Атчӏэ-мытчӏэ зы щӏыпӏэ зэмылӏэужьыгъуэхэм сыкӏуэну, зысплъыхьыну, зызгъэпсэхуну фӏыуэ солъагъу ичӏи сыхуейщ, ауэ сыкъэкӏуэжыну сыхуей сыт щыгъуи унэм.